Biby mamofo haiko zao, tambovo zay. Fisafisahan'ny ajà maliniky regny i paozipaoziny, misimisy antenne zay izy. De izy fisafisahan'ny ajà maliniky regny izy, fa i maimbo! De magnaraky an’izay koa zao, <noise> ny sokaky. Sokaky regny koa zao maimbo, fa ny mahamaimbo anazy zao lafa izy mamagny regny na i mangery, maimbo.